अगर मय विद्यार्थी हौ और मय स्कुल जान चाहत हौ तव मय जे चिज अपन संग लैजा सकत हौ । जसे कि पढन ताँहि किताव, कापि लौजा सकत हौ ऐसी करके पेन्सील भव इलेजर भव कटर भव जे अपन संग लैजा सकत हौ मय पानी कि बोटल अपन संग लैजा हौ ऐसी करके मय खेल कुदके समाग्रि फिर लैजा सकत हौ । का हे कि तमाम खेलकुदके गति विधि करन ताँहि और खेल कुद खेलन ताँहि मय जे समाग्रि प्रयोग कर सकत हौ । ऐसी करके मय टिफिन फिर लैजा सकत हौ दोहोरौना धरन ताँहि ऐसी करके प्रस भव व्याग भव समान धनर ताँहि मय प्रयोग करसकत हौ । अपन स्कुल आइ डि कार्ड भव स्कुल आइ डि कार्ड से मिर पहिचान पत्रके रूपमे मय प्रयोग करसकत हौ । और जक संग संगय मय प्रयोग का करसकत हौ कि मिर स्कुलको प्रशासन कैसो हए बो अनुसारको मय सबय समाग्रि व्यवस्थापन करके लैजा सकत हौ ।